Ti shakki mina goji, me min ɗee ka shaye ka bino ti shakkimu min dee ka shayemu wene ti we te ti yuno kpang me men ɗe̱e̱ ka shaye me lére a lewon we daklani in reru shakki mu kama shenu me tere a lewon, niyon in cle̱na niyon in mo koghako, ken elina ka ya ke ta shuk bwek shin a ti lewe ta shinii ne gei na, na to me pa fo déyoju kpang we wanna ɗeeyo mina ti ku buk goji dee, ka sha we wende, we ti fo shuk mu ti dku buk goji, ti fo shuknu we kpang ta shinii to, ne ma ne gei na na to we me tá fo yani na ne ta l-la shar pene we ti fo kmiyen, ka ne ti yun shur to no ka tei lonku we ne we-ka ti fo yani ye kpang ta shimi, wen ti paron ton poshereno mina, mu goji mini ti bwek shayum mem ti shailo shayum, we ma fowon fuwa po tew mu, te rena shakkimu bino, mim yewe shime ka fo shere ɗok. Kama shimi ya mere ɗok ta shuk mu we mini ta ya ni, we meni pene ti ku buk gojinmu To wee ti yoroo ka te, we ne ti we shige meshano kama shin ti ya mere ka sha, ka meti shkuro eleju, to ku ele ye yen kpangmu, ma shkura mini karmi shayemu men ya mere kama shin ta yani mo eleeye daklari wejo peren ti tei mo kama shin yu mere yen kpang, kama shine ti shupo shii ti kogon kpang to we meshanay ti fo yani poshere no ti shan shege, poshereno te twelomn to shige me ti sha toomon we ti yana ta shini shin ma ma geika mere sheno ya ne mere ye kama shin ti fo tané ye slonku ne kama shin kmoku shii, kama shine dulon. Shin ma shin ti fo sha toomon kan ne, na to kama shin dim kama shin jul niyodéri, mo mori ɗok wejo loweke mol, we ti fo yumu kan yen kpang, kama shatei kan yunu tomo ka tei to ne shuwa toomon we ne gei ka ti shakke me shano ya kama shin ti ya mere ka shin wene weya yuwa no kpang ti poshereno ne share ne ti yu shura sheno ka tei. Wee shéé koro ka wee me an to ta ye shebe wee ma yuwa ta shene yen kpang kon shere kan yu sheren ma yen kpang yu kan sherin kan lin ti fo je lee gek. To wée ye yúú wee non kpang ti sheke ki mere ni ti ya kan niyon den ti ku wee yu waro wee shan to ko in ti shan, ko ye ko yu kan weno sháá te ne ma shara wee ta ka ti shine nan ye sharan wee te ran yu ro we kpang ti pene kan ne te tomon ye ne wee ya te shan ki din yono ti sha ke me sha no ye kama shun din ti ku buk goji ne wee sháu ye no kogo yen kpang tee shine yen ju mo nan ti sháú toé ka tee nan ti ya wee fo sheno shara shige nan ti wee shato nan ti wee ku wee shaka no ta shine shen wee ne we ya ti shan ki me shano ye kama shin ti ya mere ka shayi ti shaki ku buk goji kan bwon kan goji din ne we ya wee kpang ti perera kan shene wee te mu ko no fo sheno ne ti tee temon ko rayu wano ti ku bukgi yamma ti she wee kira ti tee ti ku wee ne ti ku wee ya ni